والله أتخيل منزل أحلامي يكون بمكان هادي مكان كله طبيعة حول- حوله وأحب يكون في حديقة كبيرة مليانة أشجار وزهور عشان أقدر استمتع بالجلوس فيها داخل البيت، أفضل يكون تصميمه عصري ومريح <hesitation> وبه غرفة معيشة واسعة بنوافذ كبيرة تدخل الظوء، أحب المطبخ يكون مجهز بشكل كامل عشان أقدر أطبخ فيه بكل سهولة، وأحتاج غرفة ؟